Ẹga nọọ olọhi oka lọ ọọ okpaakpa lọhia ọwọicho k'alọ kao l'okpaakpa ka n'ọchẹo biaọ gee nmo aal'ẹchẹo oke je kọọ okpaakpa na ọ kaa. Okpaakpa gee nyọọchẹ ọdan ka ge k'okpaakpa piooo ẹgaduu nẹẹwalejila ne muwọn egee dọkaọ. Unwalu duuma gbo ne k'achẹ ke wai kẹpọ edọka kei luwọ ma. Egaa ka ekọchọọma ogee k'okpaakpa neu koo ge kẹngbẹ no, okaa w'iye olọhi. Awa gaa yẹẹgaduu n'ẹwai jilaba. ne kamọọchẹ noi nyọ bọa ọchọọma ikokpakpa ibio, ow'ojegicho kuwọ so okpaapka lọhi kọọchẹ ko Alo kpaakpa ka nọchẹ inmuwọ oi nmuwọ ichichi ọwọicho je ka l'okpaakpa ka ọwọicho k'alọ kalọo moo kpaakpa kalo ka alo hii meyigoo kọọchẹn kọchẹ oyolọhi lọchẹ glan sede awọ noo wọwọichoa anu no ọwọichoaanu gaa yoolọhi l'ọchẹa. Oamia nl'okpaakpa kum ka n'ọchẹ inmum chọọ nana nlẹla wọọ gẹnon, okpaakpaa hum ọtu okaa, okpaakpa kei joyei licho lọ joyeyi olikpo lọchẹa okpaakpa kei j'ọtẹbọ lọchẹaso okpaakpa nun ge ka pyion kum ge yẹa. egaa yẹ ekoo mọnya nooi nyọọbọa ọnya ọma ọdan koo kẹgẹẹnya nẹn ẹgọma noo wẹa, so ọnya ọma oo ge k'okpaakpa nehi owo je gicho kum. Nge chela kum kla noẹnum maa nun ge kaa, nke le ka gaa n'ọtu iwuọ atọọgwum w'okompinọlum anmum ije glan, alachọlum ma abọ kuwọ akoo gaa jama l'abọ kum glan, ake lum ma ọwẹ na ke gboo yum achẹ noi waayẹa ika k'ohoookpaakpa no ka lawọa naọ nmọọ inyọ yọau aọ biẹ pọbi kunu a Achẹ gee duọ liya so okpaakpaa lọhi oka ẹchẹnya fiea, okkpaakpa ge nyọọchẹ okpaakpa ijeeye l'ọchẹ okpaakpa gee jọọchẹ gicho ai kobọbi ai tuwaajẹ. @chẹdoodu k'obọbi ẹchẹnya olọhin, okpaakpa l'ọhifiobọbia okpaakpa n'amia gee kaa nke bi gei nwachọlum ẹla kai g'ipojila bọọa ọdan ke lẹla duuma ka no w'ẹlo kpaakpan ayẹchenon ẹlo kpaakpaa nai yẹcheaan. So okpaakpa hum ọtu oka fiea, so okpaakpan'amia gee kee kum a nge meyi goo kọọchẹn. Ofuọtu akoyi j'odre gan leoo naa lọdo bọbi ya ngee duọ k'ọda na ya nya ilọhin. Akei jiili gam le jiili gam tohi naa lobọbi ya nge duọ k'obọbi na ya nyailohin. Eko nun le ka na j'odre gam le ochigen abi ọdayọ ake jiili gam gẹn ake bi ọdaiyo. <noise> koo kpaakpa hamia ọtua okpaakpaa hum ọtu nun ge kaa nke k'okpaakpaa pio jaa gbiko neko n'ọwọicho hum igwua leya chẹẹ owu ke gaam mlaa alẹchẹa le ya, okpaakpaa n'amia gee kaa